Ny kolotsaina any Royaume-Uni dia toin'ny fitondrana ohatra nenazy ny fitondrana de mbola mpanjaka no mitondra azy fa tsy filoham-pirenena, ary koa ry zareo Royaume-Uni dia tia misotro dite ary efa manana fotoana natokana hisotroana izany izy.